Hen ga̱mar hen detong marmari hen feir bak muduut hen la ga̱mai lala dip biga̱ demen tong ma̱ shini bak ga̱yil duut naan dela pa̱meni ma̱ shin ga̱dong tong ma̱pa̱ naan ma̱ mar bi naan pa̱men ga̱ yol na̱ dai yol man nda na̱ a ga̱mar hen lang ga̱de nda na̱ tong bini tong shin mar deni har bit ga̱shini ga̱fe yit na̱ saan, hen yol de mar man kasan zak hen detong sa̱i tong swa sek babi ga̱fe hen niang ga̱ kat naan detong peni, hen lang bit ga̱ shini tong ƙut die ga̱mai nei jap ma̱ ga̱ de kong ma̱p ga̱yil ga̱ shin bi ga̱fe ma̱ nda men yil shin niega̱fe ma̱p la yil dega̱ shin ba ga̱na muer tong tong ga̱yil men dasa̱ na̱ ma̱ leng dem ga̱fe men bimen ma̱ leng ga̱sa naan ma̱ leng bi men ga̱sa nda teng naan ma̱ nda men riga yir kong ma̱p demtai men to gurum ƙaksem ma̱ sa̱ ga̱sem ma̱ swa ga̱sem ma̱ man kapian sem pe ma̱ nda men riga niet pa̱men demtai, Ma̱ de dai tong ma̱ muani ɓool naan tong katmeni dip biga̱ demen tong ma̱ shini la ma̱ niak ga̱ la̱ nda teng naan dien tong ma̱ sa̱tiem mou, kapian ɓetfia nda teng naan man to dip muut la wul ma̱ niet ga̱ sa naan, gok ta̱ga̱ la tiop to nda bi tiop la wan ga̱ shin debi mou ma̱ lang ga̱sa naan tong ma̱ muani, bit ga̱ shini ma̱ tiot to bak tong ma̱ ƙut die ga̱mai sa̱m na̱ a fidelis bialsen birinba hen tong tong ƙut die ga̱mai na̱ to ga̱ die ga̱feir de bit dalin de jap ga̱yil ƙa̱leng, ma̱ tiot tong ma̱ ƙutƙut toki hen shini na̱ hen de bak bit vel ga̱fe tiop kat hen, hen niet pa̱ marga̱ mar hen de ma̱p bi ga̱ dok ga̱niet ni yil hen detong sa̱ sek he detong swa sek waru har bit ga̱ shini, bit ga̱ shini dena̱ tong yong kasan alakong ba, ma̱ nda dezak yit ma̱ nien men de mou dip ma̱ na ƙa̱e men marap ma̱ hoom ƙa̱a̱k sem to bi men ama naan ta̱ ga̱men dip biga̱ detong muani pa̱na̱ ma̱ na ga̱bi amen ma̱de tong ma̱ shen to a men mou a naan la ga̱ muan nkul naan lap ga̱ bani nsee, laga̱ muan nsee naan niap ga̱ba ni ma̱ shin ga̱ dong ma̱ pa̱ naan, kuma bit ga̱ shini na̱ ma̱ tiot tong ma̱na biga̱ too tong muani ga̱yil men na̱ ma̱ nang men ga̱de ga̱teng na̱ de ma̱ long men dip ma̱p niet men a dien wel, hen tong ƙut ga̱ die ga̱ feir sem na̱ fidelis biring bialsen ma̱p da shin debi ga̱ wa dadei de kiakmen ga̱ piayi ba, men jap ga̱de kong ho ma̱ ruwo wala man hen kut de tiak gwen ga̱ dem baɓet daskoom laught hen de kut la niang la buem gwen tong gu niapyil hok, ma̱ tiot tong ma̱ kut bi ni ɓool nda teng naan ga̱ yil ma̱p pega̱ seng ma̱p wuli ma̱p tiot tong shin biniyi naan ga̱sa bi hok ga̱ dong, Hen ɓool nda teng naan ga̱ kat menni ma̱p la terep ga̱de war yok ruwo bak dekat men ma̱p tong ɓop yok ruwo ga̱de war yok ruwo luma̱p ga̱ tiop ka pian ɓetfia tong mang degurum mou, hen tong tobak tong ɓool naani ntasa̱no ga̱bi ga̱tiotmen na̱ la ma̱ buen ma̱ na la ga̱ ba lutuk debi ga̱ zem bum g̱lutuk deba, la ga̱ ba mar hok dega̱ sarap bi dega̱ shin marok ni dibi zem dema̱p ga̱ ɓomi dedi ba, bi ga̱ to ga̱yil na̱ tong muani daskoom yil diem ƙa̱a̱k ba, ma̱ leng ƙa̱a̱k wala ga̱n swa naan a nda la̱ƙa̱a̱k la ga̱ sa̱ shini dejap ga̱ shang, ga̱ karek ga̱daar tong daa nian kaga̱ jap ma̱ pia nda kiak jap ma̱pia tong da dong ma̱p to ga̱ sa̱ muk ga̱ shini lat ɓe jap ma̱pia leng di ma̱p ma̱rap mou ma̱leng ma̱ sa̱ ma̱ de tong ma̱ swai la gu niap gu niap la gu saam ma̱ saam, bi gu sa̱ gwen kola gu sa̱ ga̱ ma̱ur bang kola gu sa̱ ga̱ mou men lama̱ sa̱ katalak ma̱ leng she muan a bi ga̱me, Debi de ga̱fe tong kut de ma̱ tiot ma̱ seng pe ga̱ kut na̱ mou nadebi tiot gu rangi men ga̱ ƙa̱a̱k sem ma yilmen rega dam daskoom gu damyil to hen kut ga̱die ga̱feir ɓe bi ga̱fe tong de aga̱pia daskoom gu kut guni aga̱tep japsual la yil dega̱ shin bi daskoom tong guyil degu piak japsual ma̱ lemg demmen ma̱ leng dasa̱ a ga̱sa kwam ɓop la muan de ga̱ shin debi pa̱na̱ kuni ma̱ tang de ga̱ ɓoet la kwal lu dewel la de gwen daskoom da gu yong men degu duar ma̱shin to pa̱na̱ ma̱ ma̱ tioti gu yong men dema̱ tiot <hesitation> guna bi ga̱shin gwen na̱ wazen man guɗa gu shin de pa̱na̱ mou wel gwen a mou dema̱ tem welmeni ma̱pa̱ gwen gushin ga̱sek demen ba dasa̱na̱ ga̱bi long duut dasa̱ tong man ga̱fe jiga̱ japsual ji a shin bi muk de daskoom muk ama tiak naan la zem ko yee, Pa̱e ga̱nang ma̱ ruwo tong dema̱ tal kurgu duut man ama ma̱p man wel men a la daa yong men wai dema̱ tiot de ma̱ tem wel men deya men ga̱ wel duni ga̱yil na̱ men ga̱wel duni bi la ta laga̱ ga̱pia ga̱ru wala ta̱be la ga̱ga̱ bi ga̱ a naan pa̱ga̱ to tong ga̱ shin bi men ma̱pia na̱ ama hen kut heni hen wul shial ga̱yil ga̱yil ba̱ɓe <hesitation> hen ma de zak ho na bi ga̱ demen tong ma̱ shini na̱ bi la ta ga̱ga̱pia tong ma̱ tang a bi shee feer ma̱ ɓool ɓool dema̱ duk la sooli dega̱ die ma̱ur dema̱ mang ma̱ muani tong guna iribi na̱ zak <hesitation> japsual na̱ wala de tong mang gweni pa̱ma̱ tang la debi shee feer ma̱ pa̱gwen bi la ta ma̱ war sem ma̱ muani dema̱ shin biga̱dadin tong ma̱ buk hen na de daskoom men ga̱fe ma̱p het falak dega̱ shin ga̱ sek tai demen ba de daskoom men het falak de ga̱ shin ga̱sek ba se la ma̱ ep pa̱men to ma̱ kut a to bi hok too tiak na̱ men a jap ma̱dien bit ga̱ shini hok bi ga̱to tong muani dasa̱na̱, Ma̱ man dasa̱na̱ man jap zak yit mou ma̱ deleng depe ma̱ deleng depe ma̱ de tong ma̱ ding gwen la gu deleng ma̱leng kong gwen gu shin biga̱tong ga̱fe lagu deleng daama̱ ding gwen dega̱ muani detei dega̱ tongi na bi ga̱fe tong ma̱ shin lu de lu daga ma̱ jap nien ga̱ ma̱ kan ga̱ ma̱ nda ga̱ jap g̱a̱ dem gurum ga̱ de toor ga̱ ma̱p de ma̱p de adang? Dong muk, hen kut man a kut kaa ga̱mai, hen kut man a kut kaa ga̱mai hen ɓop kut sem na̱ a fidelis bialsen biringba hen tong to bak tong kut dieni, hen la pet hen luut degurum ba̱ok ko hen luut degurum mou la ma̱ shin bi na̱ ma̱ niap tong dong to benard langkwap dok mang gya ji la ga̱ niang nie na̱ niang nie ga̱ ma̱ shin dang dema̱ ka̱i de diemen ga̱ yoki ga̱me be benard muut kam ga̱ ga̱ die ji ma̱ tiot to bak tong ma̱ kut die ga̱mai ni, Hen wal a woor ƙa̱a̱t gwen na̱ ɓool nda teng naan kut na̱ la kat ta nkwam gwen ɓa̱m pa̱zung gwen de gu kat men ga̱bi ga̱ to tong muan na̱yi tong ma̱ pa̱t tong ma̱ ma̱ mang wel, wel ga̱ sai ma̱p la man dip g̱a̱yila. <noise> ga̱vel kut na̱ debi dema̱p tong kut ga̱ba ɓet gwamneti na̱ detong dongi yit na̱ mou ko ma̱p la pa̱bi dega̱ gap muk tiak pia a ma̱ga̱ bi hok muk buk to tel dega̱ duar lu duen men ma̱pia na̱ men a askwat ma̱ sa̱ ba ma̱ swa ba tong ma̱ kaleng wat ga̱na̱ pa̱bi pa̱na̱ ga̱na̱ pa̱bi pa̱na̱ ma̱ na ba ma̱ kaleng ga̱ kwam men ma̱ leng men ga̱ sa naan, naan de tong dak men to. kut na̱ ga̱koom ga̱ koom kut na̱ to ga̱fe hen diem kaa kut hok hen diem tong kuti nda ga̱ lahen dok yo kut die ga̱mai ji kut la a ga̱wakaam muk kutni datei man ba̱ga̱ lut mou la ga̱ sok kut ga̱ ga̱ sok a naan ga̱ sok a naan mou bit ga̱ shini na ga̱bi dasa̱na̱, gurum ga̱ deseng tong rubak muduut a yil ga̱demen,